Ny mahasoa gny mampiasa an’zao - solo-tsiramamy sentetika zao zany fahaizako azy, hoe i zany fa solon’le siramamy eo de- de fa hoe lafa tsisy siramamy zany de fa izy foana ro ampiasaiko. Ny maharaty azy koa nefa, le ragna tsy mba hoe naturel fa raha amboary. Donc zany tsy maintsy misy produit chimique ao mety hanimba fasalamà.